Ogye ya rotu nehe, ogye, ikwiri na aba kamani aro otunehe, ojiya ni kwiri ya ritu nehe? Ikwiri ya rotu nehe nkimi ogyolo moza ni sho otu neneshi no ogyolo gbogye pini ara la lo to nkini ogbogye lo ara? Nkino ogbogye no kuma, no oshotu no owa wa biwa ni hari ala gifu nu woza ni oya ala oneshi nyee ole, kwo oya oneshi kebe kiyo no ora ni ami ya kamo obyo otunche wa dawo, to ogyolo byo otunehe wa dawo oji ra ni, ogye pini ra ma. Nkini ogye kuma ya woza ni agege ya rotu nehe dase lo kini ogyolo loshu lo ikyeni ni ongmo ogye gbo-gbo kwe ogye ni yo orayi kweyi ogye ki kweyi dede otunehe yebe ni ke? So ogye ya gege ya rotu nehe oki ya gege ya rotu nehe dase lo. Ogye no omani owoza ni nkini ma ogbo kin no oyifu ki ikpiye hi ashotunche, so ogye rotu neche. Nkini ogyolo gbogye lo, otu ho kiya bya pa, to olemani oni ogye yamoji, oyotu ho bya ma, so aha man ami ya ma kamo ogye woza ni ya rotu nehe dase ni.